samherji hagnaðist tvöfalt meira árið tvö þúsund og sautján en þrjú af stærstu útgerðarfélögum landsins til samans fjögur stærstu útgerðarfyrirtækin högnuðust um tuttugu og einn milljarð í fyrra einn öflugasti fellibylur í um aldarfjórðung skall á vesturströnd Japans í dag mikil eyðilegging blasir við og hátt í milljón hefur þurft að yfirgefa heimili sín

Google Maps vísar ferðafólki á

í iðnaðarhverfi þegar keyra á til Reykjavíkur vegagerðin telur að Google hafi ekki mikinn áhuga á Íslandi von Íslands um að komast á h m kvenna í knattspyrnu á næsta ári er úti eftir að

gerði jafntefli við Tékka á Laugardalsvelli í dag gott kvöld fjögur stærstu útgerðarfélög landsins högnuðust um tuttugu og einn milljarð í fyrra hagnaður Samherja var tvöfalt meiri en hinna þriggja til samans forstjóri fyrirtækisins fagnar góðum árangri en segir rekstrarumhverfið krefjandi ekki hafi tekist að hækka afurðaverð í þrjú ár samherji hagnaðist um fjórtán komma fjóra milljarða króna í fyrra samkvæmt uppgjöri og jókst hagnaður lítillega frá tvö þúsund og sextán fjögur af fimm stærstu

landsins í fyrra hafa nú skilað ársreikningum h b Grandi hagnaðist um þrjá milljarða í fyrra aðeins minna en tvö þúsund og sextán hagnaður Síldarvinnslunnar dróst saman um þriðjung og nam

tæpum þremur milljörðum þá hagnaðist Vinnslustöðin um rúman milljarð og lækkaði um þriðjung hagnaður Samherja er því ríflega tvöfalt hærri en hinna þriggja til samans sala eigna stendur þó undir um þriðjungi af hagnaðinum forstjóri Samherja bendir á að uppgjörið

nái bæði til starfsemi innan lands og utan það er í síðasta sinn enda hefur samstæðunni verið skipt í tvö félög það hefur bara gengið vel erlendis og við höfum verið í verulegum fjárfestingum þar til dæmis í skipastólnum

heildina litið áttum við farsælt ár í fyrra var eigendum Samherja ekki greiddur út arður vegna ársins tvö þúsund og sextán sökum

mikilla fjárfestinga fram undan

var ákveðið að greiða átta komma fimm prósent af hagnaði í arð eða sem nemur einum komma tveimur milljörðum króna okkur fannst nú eðlilegt að það væri greiddur arður á þessu ári sem er liðið við eigendur Samherja

tókum á okkur verulegar skuldir eftir hrunið og okkur finnst kannski kominn tími til að losa okkur við þær hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði lækkaði

um tæpa fjóra milljarða Þorsteinn segir að lokun

hafi enn slæm áhrif sem og sterkt gengi krónunnar við höfum að sjálfsögðu ekki komið neinum verðhækkunum út til viðskiptavina okkar við höfum

ferskar afurðir á svipuðu verði síðustu þrjú ár í evrum talið á sama tíma hafi launin hækkað og því sé umhverfi útflutningsgreina erfitt við verðum bara að standa okkur

meðan menn treysta sér til að hafa þessa krónu svona sterka

væla við verðum einfaldlega bara að reyna að gera betur minnst níu hafa látist og á fjórða hundrað slasast eftir að öflugur fellibylur náði landi í Japan í dag hátt í milljón var gert að yfirgefa heimili sín vegna hættu á flóðum og

er sá öflugasti sem náð hefur landi í Japan í aldarfjórðung vindhraðinn mældist allt að sextíu metrum á sekúndu í verstu kviðunum og olli mikilli eyðileggingu fuku af húsum og bæði bílar og skip eyðilögðust þannig eru hátt í eitt hundrað bílar

ónýtir eftir að hafa fokið til á hafnarbakkanum í Kobe í hamförunum þá slitnaði olíuflutningaskip frá höfninni í

Osaka og skemmdist þegar það rakst á brú skammt frá

þar var annars lítið við að vera í dag því allar flugsamgöngur lágu niðri vegna veðurs hátt í milljón var gert að yfirgefa heimili sín í vesturhluta Japans vegna hættu á flóðum og aurskriðum en fellibylnum fylgdi

mikið úrhelli sem olli vatnsskemmdum víða fjórir mánuðir eru í að rammasamningur við sjálfstætt starfandi lækna rennur út og ekki hefur verið gerður samningur við nýja sérfræðilækna í tæpt ár þar á meðal er taugalæknir sem sérhæfir sig í parkinsonsjúkdómum og opnaði stofu í gær án samnings við Sjúkratryggingar heilbrigðisráðherra hefur skýrt frá áætlunum sínum að fækka sjálfstætt starfandi sérfræðilæknum og auka göngudeildarþjónustu á Landspítala ekki hefur enn verið tilkynnt hvernig og þá hvort samningar verði gerðir við þá lækna sem þegar eru sjálfstætt starfandi þegar samningar renna út verði ekki búið að endurnýja samninginn um áramót bjóða læknar annað hvort þjónustu án greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga eða að gerður verður tímabundinn samningur frá

mánuði til mánaðar þangað til samið verður þá er líka mögulegt að sett verði reglugerð um endurgreiðslu fyrir læknisverk líkt og tannlæknar starfa eftir landlæknir gerði úttekt á aðgengi að göngudeildarþjónustu vegna taugasjúkdóma í sumar að ósk ráðherra þar sem fram kom að biðtími eftir þjónustu taugalækna sé þrír og hálfur mánuður sem sé

hefur brugðist við ábendingum sem þar komu fram og ráðið tvo nýja sérfræðinga í langvinnum á borð við Parkinsons og mun ráða tvo til viðbótar landlæknir telur að þannig verði á einu ári hægt að stytta biðtíma eftir þjónustu í þrjátíu daga líkt og viðmið segi til um forstjóri Landspítalans segir að Landspítalinn geti ekki einn og sér sinnt öllum

á Íslandi við getum það ekki nákvæmlega núna en við erum að ráða tvo nýja sérfræðinga inn og gerum ráð fyrir því að geta mætt þessari þjónustu með sem bestum hætti en þetta er alltaf samstarf auðvitað þurfum við að vera í samstarfi eins og ég hef nefnt áður við heilsugæsluna við

við sjúkraþjálfara út í bæ að einhverju leyti og þau samtök sem þar eru til að styðja fólk með langvinna taugasjúkdóma og

öldrunarstofnanir í vaxandi mæli þannig að svarið er nei þetta er alltaf samstarf

jú við fáum til okkar Ólaf Þór Gunnarsson varaformann velferðarnefndar fyrir Vinstri græn og Hönnu Katrínu Friðriksson þingflokksformann Viðreisnar uppnám varð á Bandaríkjaþingi í dag þegar nýskipaður dómari við Hæstarétt Bandaríkjanna kom fyrir þingsins demókratar vilja fresta því að fjalla um skipun dómarans sem Trump Bandaríkjaforseti valdi fyrr í sumar

dómari við áfrýjunarrétt í Washington og vel þokkaður af repúblikönum Donald Trump vill gera hann að dómara við Hæstarétt en demókratar óttast að þá verði hægrisinnaðir dómarar í meirihluta og gætu þar með ógnað til dæmis réttindum kvenna til þungunarrofs fer yfir hæfi dómara sem forsetinn skipar áður en öldungadeildin greiðir atkvæði

orðahnippingar héldu áfram á meðan dómarinn nýskipaði sat og vissi varla hvaðan á hann stóð veðrið

að gera Laugaveg Bankastræti og götur í Kvosinni

samþykkt með tuttugu og eitt atkvæði fulltrúar Miðflokksins og Flokks fólksins greiddu ekki atkvæði samþykkt var að fela umhverfis og

að gera tillögu að útfærslunni ekki liggur fyrir hve stór hluti Laugavegar yrði með þessu göngugata en áður hafði verið

að það væri frá Hlemmi og að Bankastræti kallað er eftir algildri hönnun með aðgengi fyrir alla í góðu samráði við notendur og viðeigandi hagsmunasamtök en einnig að vörusendingar í göngugötunum verði skilvirkar og öruggar kynferðisbrotamenn verða að fá aukna aðstoð við að aðlagast samfélaginu eftir að þeir hafa setið af sér dóm segir prófessor í

afbrotafræði það dragi mjög úr líkum

að þeir brjóti af sér aftur samtökin Blátt áfram kynntu nýlega forvarnarverkefni gegn kynferðisofbeldi hvernig megi stöðva það og hjálpa þolendum að segja frá og leita sér aðstoðar á ráðstefnu samtakanna á dögunum var einnig rætt um hvernig

að aðstoða gerendur og koma í veg fyrir

prófessor í afbrotafræði en hann hefur síðustu ár unnið að meðferðarúrræðum sem nefnast

þar hitta fjórir til fimm sjálfboðaliðar kynferðisbrotamenn eftir að þeir hafa lokið fangelsisvist og veita þeim stuðning í að minnsta kosti ár til að aðlagast samfélaginu að nýju

þetta úrræði var fyrst nýtt í Kanada um aldamót

en hefur verið tekið upp víða síðan

það hafi gefið góða raun því kynferðisbrotamenn séu mun ólíklegri til að brjóta af sér aftur

verður á kvikmyndinni lof mér að falla í Háskólabíói í kvöld í myndinni er fjallað um

þetta er nöturlegur heimur

að það sé

þú ert nokkurs konar guðfaðir myndarinnar

til muna þegar ég fór niður tvö þúsund og ellefu og sérfræðingar virðast á einu máli um að svigrúm til launahækkana sé fjögur prósent eigi að viðhalda stöðugleika launþegahreyfingin hefur sagt að meira þurfi að koma til formaður v r sagði í fréttum RÚV í gærkvöldi að skattkerfisbreytingar stytting vinnuvikunnar og þjóðarátak í húsnæðismálum sé meðal þess sem lögð verði áhersla á í kröfugerð verkalýðshreyfingarinnar í komandi kjarasamningum verði fjögurra prósenta launahækkun og eins prósents lækkun á lægsta skattþrepi það eina sem stjórnvöld bjóði megi búast við mjög hörðum átökum af hálfu launþega lektor í hagfræði segir að mikilvægasta aðgerð ríkisstjórnarinnar inn í kjaraviðræðurnar væru breytingar á skattkerfinu tekjulægstu hóparnir myndu fá mest út úr því að hækka persónuafsláttinn til dæmis hækka barnabætur vaxtabætur og hugsanlega lægra skattþrepið en á móti þá yrði að koma skattahækkun á móti hvort sem það

í efra þrepinu eða annars konar skattlagningu hún segir að eins prósents lækkun neðsta skattþreps verði kostnaðarsöm aðgerð sem skili litlu fyrir marga aðgerðir í húsnæðismálum brenni á verkalýðshreyfingunni annað það væri kannski

hinn stóri vandinn sem ég myndi telja er skortur á trausti milli aðila en það er eitthvað sem þú getur ekki lagað einn tveir og þrír en ákveðin skref á þá átt myndu verða mjög til bóta held ég hún segir að skuldbinding til lengri tíma geti aukið traust úrskurður kjararáðs sitji mjög í verkalýðshreyfingunni og spurning sé hvort vinda þurfi ofan af honum hún segir að samningalotan geti orðið erfið þótt möguleikar séu á að hún

gangi vel ég held að allir sjái það að það er sameiginlegt markmið allra stöðugleikinn í hagkerfinu bæta kjör ákveðinna hópa þannig að það væri mjög æskilegt ef við næðum sátt um það það síðan

í ljós við samningaborðið hvernig gengur hugbúnaðarfyrirtækið hlaut í dag vaxtarsprotann en velta fyrirtækisins jókst um tvö hundruð og ellefu prósent á síðasta ári

skattaumhverfi sé hagstætt hér og einblínt sé á tækifæri en ekki þröskulda vaxtarsprotinn er samstarfsverkefni Samtaka iðnaðarins Samtaka sprotafyrirtækja Háskólans í Reykjavík og Rannsóknarmiðstöðvar Íslands tilgangur verkefnisins er að vekja athygli á góðum árangri sprotafyrirtækja í örum vexti fjórar viðurkenningar voru veittar til jafnmargra fyrirtækja sem

sýndu mestan hlutfallslegan vöxt á síðasta ári fékk viðurkenningu í flokki fyrirtækja með veltu á milli tíu og hundrað milljónir hugbúnaðarfyrirtækið gangverk í flokki fyrirtækja með meira en hundrað milljóna króna veltu í flokki fyrirtækja sem velta meira en

króna á ári hugbúnaðarfyrirtækið

fyrirtækið framleiðir hugbúnað fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu þar sem haldið er utan um tilboð bókanir og rekstur í raun næstu kynslóð

velta fyrirtækisins jókst um tvö hundruð og ellefu prósent á síðasta ári þegar varan er orðin svona tilbúin koma fleiri kaupendur sem geta farið að nota hana og við erum að finna fyrir miklum áhuga og við erum að gera eitthvað nýtt og við er mikill vöxtur inni við erum bara rétt að byrja móðurfélag fyrirtækisins er íslenskt og rekur tvö dótturfyrirtæki og er með skrifstofur í sex löndum starfsmenn fyrirtækisins voru í ársbyrjun þrjátíu og tvö en eru í dag orðnir fimmtíu segir margt hagstætt við rekstur hér á landi skattar til að mynda hér eru lægri á hagnað fyrirtækja en við erum að horfa á til dæmis í Bretlandi

og skattar hér eru lægri þannig að það er gott þá segir hann fyrirtækið hafa verið heppið með fjárfesta en auk Arnars er meðstofnandi hans Ragnar Ægir meðal stærstu hluthafa en einnig frumtak og Nýsköpunarsjóður við erum opin fyrir að gera hlutina öðruvísi og horfum á hvar eru tækifærin en ekki endilega hvar þröskuldarnir eru við bara förum yfir þá

mjög bjartsýnn

ekki á h m í Frakklandi

ferðamenn eru daglegt brauð í iðnaðarhverfi í Reykjavík vegna þess að forritið Google Maps vísar þeim þangað vegagerðin telur að Google hafi ekki hafa mikinn áhuga á Íslandi ef ég væri á leið til Reykjavíkur rataði

alveg og myndi því notast við forritið Google Maps þá myndi það ekki leiða mig niður í miðborg Reykjavíkur til samanburðar er til dæmis vísað á Radhuspladsen í Kaupmannahöfn í Lundúnum og í New York beinir Google fólki í Ráðhúsið þar í borg yfir milljarður notar Google Maps til þess að komast leiðar sinnar það verður að teljast ólíklegt að þau sem

leggja leið sína til Reykjavíkur séu flest að leita að fyrirtæki sem gerir við og selur vatnskassa en Google hefur valið fyrirtækið Gretti vatnskassa sem endapunkt í Reykjavík hafið þið orðið vör við

ferðamenn hérna já við verðum svolítið var

í hverri viku höfðuð þið eitthvað spáð í af hverju þetta væri nei við svona héldum frekar

einhverjum bílaleigum eða eitthvað svoleiðis en höfðum ekki hugmynd og höfum ekkert að skipta okkur af því hvað þeir eru að gera þeir greinilega

þetta er iðnaðarhverfi en ekki miðbær eða neitt svoleiðis og koma þess vegna kannski ekkert inn og eru ekkert að athuga hjá okkur fleiri atvinnurekendur á svæðinu höfðu sömu sögu að segja þegar fréttastofu bar að garði en systkinin sem starfa hjá Gretti

miðpunktur Reykjavíkur samkvæmt Google nei við vorum mjög hissa að heyra þetta en ánægjulegt bara mjög ánægjulegt á vegskiltum sem vísa til Reykjavíkur er miðað við Sóleyjargötu við Tjörnina sem endapunkt

samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni hafa komið upp mál tengd Google Maps en ekki hefur gengið að ná sambandi við Google hingað til þrátt fyrir ítrekaðar vegagerðin telur að það sé sökum þess að fyrirtækið hafi ekki mikinn áhuga á Íslandi á morgun er útlit fyrir hæga norðlæga átt skýjað með norðurströndinni en dálítil væta inn til landsins Elín Björk Jónasdóttir

hagnaðist tvöfalt meira árið tvö þúsund og sautján en þrjú af stærstu útgerðarfélögum landsins til samans fjögur stærstu útgerðarfyrirtækin högnuðust um tuttugu og einn milljarð í fyrra einn öflugasti fellibylur í um aldarfjórðung skall á vesturströnd Japans í dag mikil eyðilegging blasir við og hátt í milljón hefur þurft að yfirgefa heimili sín Reykjavíkur vegagerðin telur að Google hafi ekki mikinn áhuga á Íslandi von Íslands um að komast á h m kvenna í knattspyrnu á næsta ári er úti eftir að landsliðið gerði jafntefli við Tékka á Laugardalsvelli

verðum hér aftur klukkan tíu í kvöld Þórdís